Xa ndadandonu ñu ñuwanu ñu ñu ñaxaki kanonu ñu ñndaxi ñku resto alimento ñaxo, te ñendoxi ñxu xa ñuwu ñu ñxu xeniu ñu ñata ñu, sepillitu xa ndadandodu ñu ñuwu ñu xeniuxi ñxu xetiunu.